<noise> Nonukalimaa utafiki chisanya kaombi kazi za kuji shughulisha pana pale <noise> kwa mfano mtu ngawati tolukombi kazi za kuombi chibalua ch akusemba manzi, <noise> kufua nguo, azina kahomba zizono kwene ni ukulima kunukaalima. <noise> Eenka kazii furahia kwa sababu nungakupela hata mpelu hai wakupatana kaekumbi kazi zizoo. <noise>